Raha gne hofane tragno fatoria amignay any, <hesitation> io zany hanindreo isanandro izy io raha amignandro raika harivagn'andro raika igny izy da eo ame magnodidididigne dimy aly eo zany gn'andro raiky gne farafahalafone zay da arakarakin'igny zany, raha ohatry koa izy gn'herignandro da mety miova gne vidiny zany mety eo ame roy aligny isagn'andro raha ohatry hoe herignandro izy fa raika aligna izy da dimy aly.